Nirone bhiine ni régma ifé nan; socjgna ni mbhumo; gnackma ni mbhumo, irég nirone bhiine kane. Mu rémime-an-gn-m-rundu mu mhumu. Gnoju yéé né ifé ni an biikan: nkinghsone irég. Nkinghsone régma di ignojuma-yune fu gwima mbindini; idibile iwobma di nkinghsone régma di ndibile méramune njélé luujini nu mersa-mersa ghi gnagiti, rundu mu mhumu, mu la yick kurma nkusumo. Idibili wobe di ikasiyé mu la déye rundu, gututini. Ndéne mu la tinrine a kopoma thuntu mhumu; ibéréne june bééghine mu déye gututini. Wora mu wututini, mu gnobanini foo mu rumu, mu rumtitini, mu suckbuni musa déye-dé-yunjune mu tinrini béghi mhumu, yune dan ifu kikati. Mu la wututijini gwii nthigh oo gwii nraare. Ni mu wututijini gwii nthigh foo nraare, mu la yick mu kurma nkusumo.